أني الحمد لله <hesitation> اتكلم <hesitation> ثلاث لغات. <hesitation> العربية اللي هي لغة الأم. <hesitation> الإنجليزية هذي من مجال دراستي و شغلي و طبعاً دراسة أطفالي <hesitation> وهكذا ط <hesitation> كمان أني <hesitation> الحين ادرس الإيطالية و وايد مستانسة فيها.